ⵇⵓⵍⵉⴳ ⵎⴻⵢ ⴷⴳⵉⵢⴰⵡⴰⵏ ⵎⵜⵉ ⴳⵀⴰⵔⴰⵉⵏ ⴰⵔ ⵔⴰⴽⵉⵎ ⵍⵉⵜ ⵜⵉⵍⵉⴼooⵏ ⵡⴰⵔⵉⵢⴰⵣⵉⵍ. ⵉⵜⴰ ⴼⴰⴳⵀⴰⵔⴰ ⴷⵀⴰⵡⴰⵏ ⵏⴻ ⵎⵓⵔoⵜⴰⵏ ⵡⴰⵔⴰⵏ ⴰⵣⵉⵍ. ⵡⴰⴽⵀⵍⴰⴰⵙ ⵙⴻⵉⴷⵉⵜ ⵎoⵏⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵉⴷⵉⵏⵏⴰ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵉⵜ. ⵉⵜⴰⴰⵎ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵉⵜ ⵉⵜⴰⴰⵎ ⵙⴰⵏⴰⵜ ⴰⵜⵜⵉⵎⵔⵓ. Ṣāⴳīⵎ Ṣⴻ ⵎⵉⵍⴷⵉ ⵎⴰⵔⴰⵡ ⵇīⵎāⵏ Ṣⴰ ⵜīⵙ ⵇīⵎāⵏ Ṣⴰⵣⵣⴰ.